نعم في بعض الحالات <hesitation> ممكن يكون للفن تأثير سلبى عالمجتمع، خاصة أن أ-إذا كان الفن يعزز أفكار أو سلوكيات ضارة، مثلا إذا كان العمل الفني أ-يحرض على العنف أو الكراهية أو يعزز الصور ال <hesitation> الصور النمطية السلبية عن أ-مجموعات معينة من الناس يقدى إ-قد يؤدى إلى زيادة الإنقسامات وتشويه الحقائق.